Toh intech keke kphuu u krisima he krisma bruku baa keke shai nomo eshokihwei niyo naa keke sha akhaa abin unim ha ke hwashi inkna khaa igwe shir ni ochai nome shoki hei nibo to iye ashi krisma toh unom haa kahui unom eleea kekeri eleea`bike lee ike gasha tuko che tuku bina leya ujehi ndko. tuku bin'a leea` ujehu uneeke je sha sho ukushi ni no`tuku ubga lea ukohe a neke umbooh a shaha dokibooh to iiye ashu krima baya a shoho keke shok ke jer a jero krisma her u one`kpepu utaye har a cha a hwele har ke royi nike shir kena ver kuma nu krima abonet`eh ka tuki lhee eheea ki shoke hee eguwa ke heenenw`a ke hee en'wa ke hee mineke ke he mineke. boke heei eheea ano. To iyo ituk keke gui iban, nu krisma sosai domm agbenl ka re nu u krisma a gben, e heea` keke heei eheea` keke kuma nika kpho ogben or krimai sosai ke lee aleea` ke ŋwasiboh a bon, a ŋwasi ino abon, a ŋwasi inak, abon, a ŋwasi idoŋc abiŋebooh beŋ shika gwasa nu krisma toh ŋo ujeh iyo iyuk u krisma uku baŋ. baya teh bikre maá krisma neke she yiŋ a mek sha haa a meke sha haa keke tuka a jer ko wani imari sa kpo a ver <hesitation> a hankok asa kpho a jer ke mbooh a baa <hesitation> ade pada asha kpho ajer ebooh abaa a da sho heei asha kpo a jer ke boh abah a hanka asa kpho a jer kr booh abaa a dei temuwa asa kpoho ajer ke mbvooh a baá bike jer ajer a no na mek aha haa baya a jer bika yhi sannan konya sa ko ubiŋe ye asa dena kpeeá. Ko ku sona ajer kom haka dena na jer bo e ire so koba bu jera nike shee sananan akuú ka wur akuu ka wur unom ma ŋo inghbizi a sho ukuyanga u kuu asho sannan, na kuu atech a koi keiya sonu uku nyom a gona adua ukuu nyom agonu ukuyanga ukuyom a goni inangbi zi th inagbizi kiba jer eye adu ba jer eye <hesitation> ukuyanga ba jer eye toh bike mah ogben cheno saman ista baku baa keke kpeeá ogben o ista teh kekeh kpea adwua nu u church bayan eteh wur na church ke jer ajer na ache na achalk a ŋwɛi a shirya a gwa e booh sha kpeea duk ba kpeea əduwaa ke she ishee nom hano ke hake jejir ushi ba keke sher ni aheei domin.

Ihadam ka shek ohee ashek ushinkafa shek abu a hwua abu duk une a hwaa abu a huwaa abu a ŋwai inak a ŋwasi ibooh ke tah. toh duk asho gben unom ha ogben hano otun ku nomo edwei har ku nomo agbeŋe a jee shisha baa. a baa kpog ogbeŋe na tuki ichibi kedke tuki ichibi sosai ke hake tuki ichibi na ŋwa ba keke tuki ichibin ni ire ninyo ni ogben e ihadam i hadam ishishi ket sosi nu abgben ŋ teh ke pkea ogben ogben cha ke tuki idibi solsi <hesitation> ke shona abin bon soy ba anekpeteh etah shike kpeea ni ihadam anekpeh keke tuki imbooh otam keke tuki imbooh otom echibi. Sanan inteh ni otekpe koo winu uneke nu ubaki o uŋwe a ye a shita maki urgwe a sono oton ŋwe ye udki uneke eye ata sonu chei a. sono otom eye konya a seno otom eye eteh shike tongwa ni ihadan sosai toh udee e ichibi nyom isiki kpeea ni war sopsaii domin ko wani uneke, ashono otom ko wani unee koku cha na a merika koku chei nu london ko ku chei ugana duk su baŋo ihadam, su baŋo ihadam dukma u sonu otomeŋo. ba haku baŋo su aika otom eŋo ni ihadam. iye ashi ogbege teh sho ohets sosai domin iyeno ayinteh igbam ni otekpe har ke kpeea abin kom oneke sibe jee ni otekp`e.